Ñy raha nisy raiky taminy tantarany Pakisitan5, taminy ñy tao: Fito amby efapolo no sivanjato no ñ'arivo, niala aminy fitondra pri britanike India, nisy ñy fisaraha arapôlitiky, arajeôgirafike, niteraky ñy fanangana ñy firenena roe, India sy Pakisitan, fisaraha zay vikatsy ñy fifandira arapoko, arapinoa teo aminy Endoa.